عقب غضبت عليه القبيلة مالته وطردوه برع العشيرة مالتهم وقالوا له ان هاي يتنافى مع قوانين الاشباح وهاي الشبح كان حزين يقول شلون انا بعيش بدون اهلي ليش ليش يسوون جذي لين اتعرف على بنية آدمية بس هي كانت حابة تدش هاي المجتمع